Ia, lasy elekitiriky zen̈y fan̈apaka kakazo atratôkô pirizy-nany in̈y. Aboakaio aminjay zen̈y anô aminjay mitan̈a mila olo ze mampiasa izy aviô man̈apaka kakazo amizay zen̈y aviô karà karàha zen̈y fan̈anovana izy.